<hesitation> כ'מיין אז יעדער ארבעט זאל האבן א געוויסע- ס'ווענדט זיך ווי שווער און וועלכע מין ארבעט ס'איז. אבער ס'איז ווענדט זיך אויף די ארבעט זאל זיין א געוויסע צאל וויפיל שעות מען מעג ארבעטן, <hesitation> אדער זאל זיין צוגעשטעלט ברעיקס וואס זענען באצאלט אינמיטן צו קענען ארבעטן לאנגערע שעות